﻿Men oʻz avtomobilimni boshqarishni afsal koʻraman. Chunki bu menga qulaylik va erkinlik beradi. Avtomobil bilan harakat qilishda, manzilga va oʻz vaqtida yetib borishimni va yoʻl davomida to'liq nazoratni saqlashimni taʼminlaydi.